leddi Nigeria ni leddi un de ɗon mari himɓe sosai, himɓe ɗo mari al'ada maɓɓe sosai, ɓe ɗon nyama malori be takai, ɓe defa ɓe nyama, ɓe ɗon mari nyiri al'ada ɓe watta ha northern Nigeria. ɓe viyata nyiri doya ɓe ɗon viya ɗum sokora, ɓe ɗon waɗa, ɓe ɗon nyama liɗɗi kecci, ɓe ɗon mari liɗɗi, ɓe ɗon mari kusel, ɓe ɗon nyama bo ɓe ɗon mari nyamdu nyamuri en ɓe viyata aɓu ko eba, ɓe ɗon nyama sosai, fulɓe ha leddi mai ɓe ɗon jara kosam sosai, ɓe ɗon jara kosam, ɓe ɗon jara kunu, ɓe ɗon nyama nyamdu ha leddi Nigeria.